igbei nwẹ yẹ unyi ni jẹ sẹ ma nam nnọng ngọmọ igbei nwẹ unyi ọsọm wida sẹ ọsọm nwẹ ubọni ukad ọdi unyini. Nam ngọnọ Effime jẹ, inam unyini egbei dududuuu nyẹnẹ mọ ma ọsọm ugọmọni ọrọk ukoini nbo mọ apa gogobo, gogobo o! urẹ sẹ mọ nang, sẹ mọ nang, sẹ nang, sẹ mọ nang, bsẹ mọ, ekana nini. Ọsọm wida nto wẹ unyini igbei ẹbẹnẹ inam, ẹbẹnẹ ma ọbazi wẹ ugomo ni ufu eyeng ọzeng because ẹgọnọ yẹ agọnọ ọbazi ma agọbọ igbei inawo. Egọnọ yẹ agọnọ ọbazi ma agọbọ igbei akawo. Egọnọ agọnọ obazi maagọbọ igbei ẹgwawọ. Wangẹ enani ngọmọ igbei inam nni nnugo ga eyeng ọzẹng jẹ bam, nni ndoro emo ga ẹgbẹghẹ gwud, nnẹ sẹ emo ara apigi sọọd ginang ga ẹzɨba Agwagune jẹ yẹnẹ igbei yẹ inam ure uru unyi ni, nẹ nọngọ ara ayẹnẹ igbei yẹ inam ure uri unyini wange ere erẹ ekana ni o! Ma nọngo dọnọ nọngo ga igbei yẹ nne nni nyi wangẹ. Nẹ nam ndono ga igbei inam, ma nongo dọnọ nọngọ, ga igbei yẹ nam nne nni nyi wangẹ nẹ nam ndono ga igbei inam, ma no̱ngọ dono no̱ngo ga igbei inawọngo yẹ nni nyi wangr. Because eyeng ọzeng jẹ ire jẹ ginang anang ama igbei inawo agọbọ ọvẹn ma jẹng awọrọ Akawọ ma inawọ adoro yẹ ọrọk. Gọbọ ọrọk akawọ ma innawọ. Wa nwẹ ẹna kakong ngọbọ ọrọk inam ẹkana nini ma nọgọ gọbọ nọngọ ọrọk inawọngo sẹ ẹbọni ẹkana wange eyeng ọzeng jẹ inugo je inang anang, ọsọm ẹjara ọsọm wẹ unọng unyie igbei wa aye̱ ugọnọ ọbazi awọ wẹ ọbazi ẹdọmọ enyie̱ inam ure inang uru unyi asom igbei unyi asọm, unyi asọm igbei. Ma agọbọ awa edada erɨrɨma, inam uru unyi emo igbei ẹrẹ akana emọ. So, wangẹ ẹna ma nam <hesitation> unyini igbei jẹ ẹrẹ ẹbọni ẹkan ani ma, <hesitation> nọng gọbọ no̱ngọ igbei yẹ nam nne, nni nyi wangẹ. Nni ndoro bam ẹgbẹg̱hẹ gwu nnẹ sẹ emo agono nẹ assẹ, yẹnẹ igbei inam wẹ utoni unyini wangẹ nnẹ jẹ nni gọmọ jẹ ginang-anang. Ma igbei yẹ unyi ukpi-ikpe ẹtọgbọedudu bẹ gwud wange ugọmọ unugo utu. Ma agọbọ awa <hesitation> ẹdada ẹrɨrɨma, ẹdada ẹrɨrɨma, ẹdada ẹrɨrɨma, inam utu unyi emo igbei emo ara agọbọ mọ. Inam asi unọng unyi igbei nma mọ ngọbọ. Nni ngọbọ igbei nam, se̱ ma wam ugọbọ igbei, ugọbọ igbei am. O! eyeng ọzẹng ama igbei ọsọm agọbọ. Ọbazi asi ẹnong ẹsẹ eyeng ejine ẹfẹ ẹnyu ẹ igbei ayọb ọbazi mẹ ẹdọmọ ọsọm ungiẹ ufu unyi ẹ igbei, nọ agọbọ igbei ọsọm nwẹ ga eyeng ọzẹng jẹ ma inawọ, ma akawọ ma wakawọ ma me ẹgọgọnọ abai asi unọng unyi ẹ igbei. Ọnidanga ga ọbọ mu unyi ẹ igbei, agọmọ ana ọvẹn ẹkana yẹ. Agọbọ igbei ga akakẹ ẹtu Agọbọ igbei nwẹ ana igbei nwẹ. Ada na akwọrọ ọbazi. Agọbọ ga ẹmẹn ọrọk obazi. Agọbọ mọ nọ abọni izɨm ana mọ tgọnọ yẹ ama mọ ana, ejak ẹrẹ ẹmẹn ọrọk ọbazi nwẹ agọbọ jẹ yẹnẹ ọbazi nwẹ agọbọ jẹ yẹnẹ ọbazi agọnọ. Eyeng ọzẹ ng ẹmọng. Eyeng ozẹng asọm asọm ara agọbọ igbe ọsọm. Nẹ agọbọ igbei ọsọm. Nẹ ẹvọi yẹ agọbọ igbei ọsọm, ma anọng agọbọ igbei ẹmẹn ọrọk obazi.